दूद का तो भाई गणाब दूसरा दूसरा प्रकार का चीज़न हुआ हज। दूद की जगाथ तुम कही छे, दूद को छोड़ो न उका जगा, कही सोया को मिल्क बन जाज़ कान। कही छे, सोया वडी न आवज नी, उको दूद बनने चलू गयो। अरू कही छे, बदाम न आवज नी, बदाम को भी दूद न बनने चलू गयो। आजकल तो कही छे, चलन चलन लग जो, दूद न पिनू, दूद सकही छे, गाय माता को दिपकत आवज न असो न असो। असी ये सब कही बात छे भी, दूद तो सदा बाहर चीच छे, दूद तो पिनो चाहिए जैत, जब बच्चो दूद ने पियग, तो उको सब प्रोटीम वर्टन कहां से मिलग हज। दूद तो असी चीच छे, कि इंसान को जरूर पीने चाहिए जैत, हमें साथ जीवन भर पीतूर रहने चाहिए जैत, दूद से, दूद में कही, बहुत अच्छे अच्छे गुण रहेत, न उकासे कही छे, इंसान तरो ताजा रहेत। अरु कही छे, दूद से घणे घणा क्या कि चीच नहीं बन रहेत, पर आजकल का लोग बाग समझता ही नहीं। कही छे, दूद कोंको दूसरा चीच चाहिए जैत, तो कही कराएं।